تار لرونکي موسیقي آلات ډېر ډولونه لري، چې د غږ تولید لپاره تارونه وټکول یا کش کړل کېږي. له مشهورو یې دا دي: ګیټار ويولن رباب سېتار تنبور.